انايا يسموني نروح نرقد بكري ونود بكري انا هدا وش نحب منحبش نرقد روتار ونود روتار لالا لالا خويا انيا النوض الصبح عل الخمسة تع صباح نروح نخدم نروح نعيش حياتي نروح ندير رياضة نروح ندير وش ندير وادا عشية <hesitation> فاصهرة من التسعة ونص حتى العشرة تع الليل من زيدرش نعطيها نروقد وهو منيح تاني هدا السيستام هدا تع بكري مليح تحى للجسم ومليح للعقل ويعني راني صبت فيه برشى برشى يعني فوائد ويعني حمدلله يعني انا لقيت روحي مليح ياسر فهاد النرقد بكري نوض بكري خير خير من الروتار